میک اپ د مخ ښکلا زیاتولو لپاره کارېږي. دا د پوستکي عیبونه پټوي. د ځانګړو موقعو لکه واده یا محفل لپاره ډېر کارېږي. میک اپ د اعتماد او ځړ‌ورتیا احساس زیاتوي. خو باید اعتدال سره وکارول شي.